Komi burda yiduki haa rayuwa amni kanjum woni mi nyama nyiri mi yara ndiyam mi iyakka kusel mi siwtina yonki am mi waala mi daana midon mari ceede haa bandu am midon mari hiite haa waya am nden midon mari data haa waya am.